malanin gari mudaa dertuu tae egeed, woan duraa taan itookitaab kasaa fudee somaa taa lamesit malanin simu, kabaad simu ishenee woan endeleet taa did kanaa habarii somaa. amaa chakasaa taa sadesit aninn taab simua kabaa taanin tabedee waktii sunin egeed.